E noʻonoʻo wau, "No ke aha mai wau e hulahula ʻana?" E koho i kekahi mele no ka hula E hoʻolohe i nā mele a e hoʻokumu i nā ʻoniʻoni apau e like me ka hei me nā lima a e hulehulei. A e hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hou apau.